أكثر ذكرى مميزة عندي كانت يوم عيد ميلادي، جبت كعكة كبيرة وأصدجائي جو الحفلة، كنا نلعب ألعاب ونغني معا وضحكنا كثير ،هالذكرى مهمة لأنها علمتني جيمة الصداجة ،و شعوري بالحب و الدعم من الأهل و من الأصدجاء ، و هذا الشئ كان جوي ، و أحلي شئ إنه جضينا وجت حلو مع بعض.